Gnodon gnodon né ilanani lé yomé féni sousoune mo yike idongoutina ni, iméténina ni, ilana ni, ifou fénan di yomé ignama nérini lé, ignama famani, ni wama famani ifé koutouma bari fé ou sousounne, mola yike dongoutouna ni fo siti fo lon, bari di yomé wo yike nani ni wama famani koutouma lé.